தென் கொரிய உணவு அதன் காரமான சுவைகளாலும். பலவகை உணவுப் பொருட்களைக் கொண்டுள்ளதாலும். பிரபலமாக உள்ளது கிம்சி என்பது பெரும்பாலும் கிழங்குகளைக். காற்றில் வைக்கிறார்கள் இதனால் அது காரமாக மாறும். இது தென் கொரிய சமையலில் மிக முக்கியமான. உணவாக இருக்கின்றது மேலும் பிபிம்பாப். என்ற சாதியுடன் கூடிய காய்கறிகள் இறைச்சி மற்றும். மிளகாய் பொடி அடங்கிய ஒரு பிரபலமான உணவு ஆகும். ஜாக்ஷூக்கா என்ற உணவு இது அரிசி மற்றும் காய்கறி. உணவுகளுடன் சேர்த்து தயார் செய்யப்படுகிறது. தென் கொரிய உணவு மேலும் சோலங் சூப்புகள். துக்குகி மசாலா வறுத்த இறைச்சி. போன்ற உணவுகளையும் கொண்டுள்ளது.